Ufërigo, mëya umarëse á mëëweli ufërigo, amëëntíj uwël awun utáb. Këëmbandi këënjúnkon uwul, këëmbëraŋáasirwul dí kuraŋ. Uler wí mëëmbëraŋáasir unk akëmbá këërúnká tában uwul. Ufërigo okoo ká gaz dibá meecú dim meendí mëënţú ikoodul pëëmpúrir pëënjúwáabëţan inkoo imëënţándáanayun. Tee inkoo jee inţënj ifër dibá meecúwël, iyi këënjúnkanan inkoo ngí këënjúwáabëţin ngímbá. <hesitation>